Pasiyans uncí ukeey ţí unjakú bí yëlan bí pëjá wul pëtëradir wul, upasiyans cí unkeey. Á ukeey wará mak ţí ñaan najín, ukeey wará mak ţí ñaan najín. Te manjá kate baţaf dujá mëncësa bá këcësa mëndiŋ bí band ţëko ţí mëndiŋ bí máar ngëcumal, á mëcësa bá dí bëyandar këwubëţ, mëncësara bá ucaw mëndiŋ máar ujúŋ. Wu mënţa wuŋ bëliyëng ací irim yí baţaf de bëdu wël bañaan pëţú bañaan pëduk ibaţ ţí umundu waw. Kon ukeey, kon unkeey awará mak ţí ñaan najín. Mënká përoose mëŋal pëdoo koo il fok këkeey këyandar këmee bí këyá bí akë ţënkan <hesitation> puraran pënaţan përoosewu. Á mëŋal bënim wu mënţ wuŋ bof bëliyëng ţí ukeey. Mëncësa bá këcësa mëndiŋ ŋal, mëndiŋ ţënkan napal ŋáaţ ní mëŋal unk wala mëndiŋ ţënkan bënim bëmënţandana buŋ. Mbeeraţ këbí man këye nime bënim bímeebí fáan rek bëgar. Kon wumënţ wuŋ bëliyëng bof ţí ukeey. Á mëŋal pëyá bëyas wumënţa wuŋ fok këkeey këyandar bëgá bí mënká bí pëyandara këţëkan pëyá bëyáas bëmënţandana buŋ. Pasëk mëncësa bá këcësa rek mëndiŋ maŋ. Á përoose mëcësa bá këcësa përoose cí ikarta paŋ, ikarta yan de, ikarta ţí senegal ţí bañaan mee bëliyëng mëneejan ikarta ţí ţëko bëjáku keeyan. Á uwumënţ wuŋ mënkeeyaţ bá mëndiŋ doo përoose pí mëŋal puŋ pënaţan. Pëkeey wará mak ţí ñaan najín.